أعتقد أن الشعر لها صلة جوية بالعصر الحديث، الشعر يعبر عن مشاعر الناس وأفكارهم بيعكس تغيرات في المجتمع، اليوم الشعر يتناول مواضيع معاصرة مثل الهوية والحرية والتحديات، كمان وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت في نشر الشعر بشكل أوسع، جد جعلت الشعراء يتواصلون مع الجمهور أكثر.